ma bie un wara la ba bore ba bore be wabe tun he farafina tun ye ba mudara sire bɛ boni o vɛ ji a rasi ere midepe mi he yɛmu amu we boni mu wian ma'a rasi beɲu mɛ ba tubara se ba muda tua mibin a bua'a ma tete a yɛrɛ ju boza tuana tua yan mibin a'a himi-himi himi tua yan mibin a yan mi ma sin mɛ ba si wo ba bɛ boni wabe se sese paseke wabe mi nɛ inportansi tete mube bera so na efɛktifma wa mi nɛ inportansi mube na paseke mu bɛ'a wa wa wami de cunu bua kwa